தாலியன், சீனம், தாய், இந்தியன், பிரஞ்சு, ஜப்பானிய மற்றும் மெக்சிகன் உணவு வகைகள் உலகளவில் முதல் ஏழு இடங்களில் பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சமையல் மரபுகள் அவற்றின் தனித்துவமான சுவைகள், விதிவிலக்கான பொருட்கள் மற்றும் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்காக புகழ்பெற்றவை. மூன்று முதன்மை சமையல் முறைகள் உலர்ந்த வெப்பம், ஈரமான வெப்பம் மற்றும் கலவையான சமையல் ஆகும். வறண்ட வெப்பம் எ.கா., பேக்கிங், கிரில்லிங் மிருதுவான அமைப்புகளை உருவாக்குகிறது, ஈரமான வெப்பம் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்கிறது, மேலும் கலவையான சமையல் மென்மையான, சுவையான முடிவுகளுக்குப் பயன்படுத்துகிறது.